ஒரு சலவை இயந்திரம் சலவை இயந்திரம், துணி துவைக்கும் இயந்திரம், வாஷர் அல்லது வெறுமனே துவைத்தல் என்பது ஆடைகளை துவைக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம். இந்த வார்த்தை பெரும்பாலும் தண்ணீரைப் பயன்படுத்தும் இயந்திரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.